أول حاچة لازم تعملها تكتب آآ بسم الله الرحمن الرحيم، وبعديكا تكتب آآ في الوسط آآ تكتب عبارات شكر وعبارات محبة تعبر فيها على امتنانك وشكرك لل-للى باعتلو الرسالة للمرسل إليه وبالطبيعة من فوق تحط أسم المرسل إليه ومن لوتا تحط تحية وتحط أسمك أنت اللى أرسلت الرسالة.